Sakafo nohagniko farany zao tsomanga. Fomba nikarakarana izy: voasina alongany ny hodin'ny tsomanga io, alagna. Vita zay titititehigna izy, titititehigna madinika izy avy eo endasina amizay. Ya. Zay zagny fomba fikarakarana ananjy.